بيبور یا بیو یو نابغه انجنیر حیوان دی. دا له خپلو تېزو غاښونو سره ونې پرې کوي، بیا یې له څانګو، خاورو او خټو سره یو ځای کوي او د اوبو بندونه جوړوي. دا بندونه د دې لپاره وي چې د اوبو بهېدنه ورو کړي، ځان ته خوندي ځای پیدا کړي، او د ښکارچیانو نه پټ شي.